Waawude neɗɗo suɓaade ko muuyi, so haala mun haalaama fu, mi miiloto ɓi aadama tagaama, so muuyi suɓoto diina so muuyi suɓoto ko wanaa diina. Walla so a muuyi a haalan haala lobban. So a muuyi a haalan bonka. So a muuyi a torlan yimɓe. So a muuyi a nafan yimɓe. Jonkaa <hesitation> ɓii aadama ana e sago hoore mun kwa.